stapiler ni ko kuma foowan defte ko habba defte toh a hoosingel a waati defti mei haa kunde gelse sai sumfita sai buggol ko kuma jamdi fere burta sai jogga dhereji mei habbagi sosai don ghadi